On masalah panganon museng tongan ninnakan, anggo panganon na paling paporit au tongan anggo dongan ni indahan sada, na paling tabo ulala, joring! Mei, joring usambal mei, manombo u goreng ubaen sambal tarasina na patenan mei ulala na mangani i, abis au de non saparopat sakali juguk!, te baron jabat incogot manyogot mamulos mei bintuangku i baennai i, mi ayam pe tabo dei ulala manganna i, te naron mungkap sao mei mahg ku ibaenna, gule asom podeh i pe mungkap mahg ku ibaenna, te anggo namasalah sambal sambal naron ninna, tabo sajo dei ulala i cuman, mamulos sajo bituangku ibaenna, anggo aha tongankan anggo gule, angkon na ulang ma kolat kolat i baen patina, anggo songon gule, anggo aha don tongan, <hesitation> songon sayur asam ninna, tabo dei bahat ibaen sayur sayurna, i baen sambal tarasina i goreng ikan asin ni ninna, tabo mei ibaen joring i isambal, anggo inda naron mangarondang joring doma, i rondang pe nataboan dei, i campur naron dohot aha dohot bolut, i baen ahana bulung ni unikna bulung ni ahana bulung ni unte unte mungkurna unte rudangna nataboan i, te anggo songon aha tongan bo kan, songon sambal tarasi ima ia naso tarlupaon ialala bo panganon na tabona, ima anggo songon gule gule manuk do ninna naron na nomor dua dei na nomor sadana naron. Sambal tarasi me naron goreng aha joring balanak tahu tempe i maia na tabo na i lala sada boi i, pala naron inda na sambal balanak doma, balanak nai naron songon bodo bagenan, si janggut ikan tori ikan robus na taboan ilala i, palanga si bola bola i, anggo inda na sibernong mata i doma naron natabo, nalain nalain tongan na mangiutkon doma nai naron kan, songon bolgang bolgangna bagen songon gule bulung gadung, na taboan dei sabetulna gule bulung gadungi, au pe na tabo dei ulala manganna cungak cuman mungkap sajo mahg ku i baenna, puel bulung gadung intong mambuatna kan, i duda majolo parjolo bulung gadung nai, baru iporo pati nai, baru i pagurgur manjolo tongan pati nai kan baru idabuon bulung gadung nai, i baen dohot aha goarna rimbang, dot ciak ciak, dohot alas i pagur gur natabo mei i baen non ahana lasiak tuktuk, jat ibaen lasiak tuktuk na taboan mei naron i i, anggo inda naron aha rondang bolut, i pe na cocok dei donganna, i baen naron ahai mi gomaki naron, mi lidi i pamasak kan, mi lidi pe na momo do pamasakaon cuman i son jarang manombo dapot, angko na nggon kita an ma ioban baru bahat, angkon nabahat bahatma ioban stokna nggon kita an bau songon bihun bagenan, joring joring pe i ta an tong joring mai na tabo i ita an ni, anggo ison do na beweh beweh do golarna ngga na tabo, ttaboan do nai dita an ni.